Raha andeha Sibérie, agnaty valizy akanjo mafana fô ny tegna feno akô, de karazana cache nez, bonnet, gants, bas kiraro regny le atô matevigna agnaty saka akô fa tsy ho digny <laughs> hatsiaka hatsiaka à Sibérie agny fô tsy hitondra akanjo mevamevagna mintsy, ankoatran'zegny papier sy ny tarigny.